בערך פופצן צוואנציג. כ'באקום אסאך חתונה בריוולעך, נאך דעם בראשורס, <hesitation> כ'באקום בענק סטעיטמענטס, כ'באקום עלעקטריק בילס, געז בילס. און <hesitation> און אסאך עדווערטייזמענטס.